íbùbù búá nyòo ulu ulu ulu ulu ulu ulu ululu màa be ni yìlè ákple, màa be ni yìlè ínɛ̀tù èle ówó ba kpalíà ni àgbì ìbubù. màa be ni yìlè ákple ówó ba kpalíà ni úye màa be màa be ni yìlè <hesitation> ínɛ̀nù èle awu búá ɖi íbùbù màa be ni yìlè ìbììnɛ̀ le úni ɖí íbùbù màa be ni yilè ákple úni ɖí úye màa bèé ni yìlè ínɛ̀tù èle okpo lèe kayi íbùbù lɔ tàa wulé màa úni ówó bà tú fe si okpo lèe ówó bàá ni zèe yìlè okpo lèe. úni sú kìwèenì nì níìkeanì nyòo ulu ululuulu màa bàa kpali ni úye maa úni be ni yìlè ákple ígbɔ ɔwɔ yifá nàanyà ígbɔ ɔwɔ tu úni à màá úni à nàá ni sònìà ɔlɔ̀ àtu anà ìbì ìnɛnù èle ku ɖìinè. úni à nàá ni bɔ̀tu úni à nàá yi gùu. úni kayi òó ɖo nàa yìlè ínɛ̀ lèe ɔku ma bàá mlɛɛ̀ ìbì ìnɛ̀ lèe maa, náàni ká ìɖe úni ɖí íbùbù kínì à nàa nì yìlè awu búá míá kása à nàáa gu kíni ká fò so màaɖu lɔ fò sro. Màa bèé ni yìlè okpo lèe kayi úye lɔ tàa wulé maa úni ba tu fe si okpo lèe ni yìlè okpo lèe, ówò tà tu úye ŋue ni tu kɛ̀nìà so okpo lèeè. elílɔké à nàáa fè gbì uŋuenì kíni ɛɖí à nàáa ze ni yìlè ákple kása ú nàa za ta úni a nàáa tu fè si okpolèe úni ɖíúye lɔ búá nìkeanì màa ɔmi fíà úni màa bàa kpalí ni àgbíìbubù máa ubonù èle bo ɖùɖùà ùú nyi wúsíwúsí, ubonúɔ̀wi le nìza úni bàá noà ɛnɛ́, bàá noà nɛ̀gɛ̀nɛ̀gɛ̀ wulé ása bàá yi gbɔ̀ɔli ani ígbɔké bo nò ínɛ lɔ kile úni ɖí àgbí ìbubù ɛnɛ́, bàá yì zìlì ɛnɛ́ kása ówó bà zé fe ni yìlè ɔkufíà ɔkufíà àni tè fè ìbì ìnɛ̀ lee, ìbììnɛ̀ lèe áni ówó tà tu kɛ̀nìà so ákple lèeè elilɔké ákple lèe áni ká ówó tà tu kɛ̀nìà so okpo lèeè. okpo lèe àni ká nèe zi ìɖe. kìwèenì nì níìkeanì úni ɖi màa ɔmi ɖàá klaà ámi ɛnɛ́ míá màa ɔmi fíà sònìà úye nɔ̀nɔ ɔ̀ɖi búá ɖálɔ̀ɔ. Ani úye ɛnɛ́ <hesitation> íbùbù lɔ plémú màa be ni yìlè ábua maa, kile nyòo úni ɖi ni àhíà nìíɖùkplɔ́ɔ ahíànìíɖù kplɔ́ɔ̀ bu ɖùɖù bà zíà tu si ìyì èle ígbɔ úni wulu blíí úni bàá yi bàni, bàá yi pòosà zèe ni yìlè ákple káèè ówò bù tà, ówò bù tè kè níìkeanì ówò nɔ̀ku ù kása ì fínɛà. úwanì maa aliwa. ígbɔ ɔwɔ fè gbì aliwa maa, úni à nà ŋlá níì ànyiku, úni à nà pòsà ulánì úni ànà pláà ɔli íɖi ìwù màawu búá nàáa kɔkɔ únàa nyi wáyá wáyá ú nàa ze ni yìlè nèé yilè ákplewɛ elílɔké ɖí ínɛ̀ lèe àni ka àá kɛ fé gbì aliwa lɔ néènù ku úni à nàáa gbìà tóɖòo ú nàá nyi nó à nà pláà kíni ká úni ɖi bèé ni yìlè ìbì ìnɛ̀ lèe úlãnì ɖi màa ɔmi nɔ ɔmi ówó bo fo ɖùɖù màa be ni yìlè ɔkufíà ìnɛ̀ lèe, ówó bo fo ɖùɖù ɔwi le búá ubonú èle kíni ɛɖí bàáa zi bàá noà únà tá mìà bàá zì yì zi kpòkpli ɛnɛ́ úni ɖi ɔkufíà ìnɛ̀ lèe àni.